﻿lewo tuma miya towutu kan ai canta kica kicakah kala kala to aimiya ayam miya ayam miya ayan daƙwaro ayan canta futu maɗaƙwaro ayan can ta futu maza fanau aika ɗaƙwaro to nan dala nadai akannau naina futuna mayika na maka ƙwayinyi to naina da ƙwara nama eai daƙwaro me bala futa mennau aƙwai tinaukuma agita mendinau to atamiya ah to nai daƙwara kan ainalafuta aaka tazim bulunnau nannam akata miyaka lafutabai to ah wane shindu kamen wadibai edaƙwar tikau to na ika daƙwarai to shin dumu walatim to kamen wadibai to muwa latum girawa gennu muen ɗaƙwaro akata nennu ku mma ƙwar tinane ƙwatina kuma na mayan kuma naJanaka ka ƙwayinnau na jana ƙwartinau kaƙwayinnau kuma dole nala ina futu arayuwa tinau nana kumiyama nasakau komiyama naikau a'akata ƙwar tinane mike nandalau zafanau ƙwar tinau akata ƙwar tinau mufutan kau to mufutan ka aye ka la wala bi natiɗa aƙwar tikau ka men waɗibai aibenu aimen ta rayuwa to shin ƙu miyakala haɗa ahnan ɗala koma miya barno mana nala haɗa ai tokamen wadibai nama ai nan dolake to.